दान संबंधि कार्यक्रम की योजना बनाएं ते सब सी पेली एक उद्देश्य तय करा, जन की स्वास्थ्य शिक्षा या पर्यावरण। कार्यकर्म की तारिक और जगह चुना। प्रचार का खातिर सोसल मीडिया पोस्टर आदी कू उपयोग करा। पैसा एकटा करण ते बिरकी टिकट या दान कू विकल्प राका.कार्यक्रम की गतिविधियों की योजना बनावा जन की वक्ता, प्रदर्शन और जलपान।